Bekwꞌnirk kwalomaroyu'u, chjeremitch banaꞌgaꞌa maromabiz chanzlatowingəgniꞌ este gont tguezellcholeꞌe, namayabreꞌe namayaꞌnmbizəlamiet par llit nieron dinibiz nomaste eske buenonzinimil pero yoonan to xay wag to rabzingə yirnaꞌzmaa.